بلینڈر اک مفت اتے اوپن سورس تری ڈی کمپیوٹر گرافکس سافٹ ویئر ہے۔ جو ماڈلنگ، انیمیشن، سِمولیشن، رینڈرنگ، کمپوزٹنگ، اتے ویڈیو ایڈیٹنگ لئی ورتیا جاندا ہے۔ اس دا مکھیہ اُدیش تری ڈی کانٹینٹ بنانا اتے سنشودھن کرنا ہے۔ بلینڈر نوں فلم، ویڈیو گیم، وِژول <hesitation> ایفیکٹس اتے تری ڈی پرنٹس لئی ورتیا جاندا ہے۔ بلینڈر وچ خاصیت ایہ ہے کہ ماڈلنگ، یوزر اِنٹرفیس نوں کسٹمائز کر سکدی ہے۔ انیمیشن وچ کردار اتے واستاں نوں ہلّن بلّن دینے لئی انیمیشن بنائی جا سکدی ہے۔ رینڈرنگ <hesitation> اُچ کوالٹی چِتراں نوں تیار کرن لئی سائیکلز اتے اِنٹرنل انجن توں ورتی جاندی ہے۔ سِمولیشن تے فزکس <hesitation> سسٹمز نال سامگریاں سِمولیٹ کر سکدی ہے۔